Okusoma kumpa nga netukyaku buli kintu kyonakyona ekiyentaka ate nekuleta abageni omukitundu abewala kubanga okusoma kuleta emikago

Ekisoka kiyinza okubanga nfuna omumaka oyinza okuleta obutafunira omwana emere aye ekindi kiyinza okubanga buluwaire oluiso omwana muluwaire endwaire endwaire etamisimira okuliya emere ensa nemere yona erimu egindi egitawa omwana appetit eyokuliya emere

Amaizi amasa okwata jerikan ensa nayaba kunaikonta nayo nosena amaizi, nga osenere amaizi nga oira nago nogafumba nga omalire okugafumba awo noteka kaisi gawole ku mpolampola nosuka kunsuwa

Ekintu ekyasingire okupa okusanyuka eino kubita mumwaka mukaire nitutuka mumuyaka nga ebula akabibi konakona akatubereku nga fefena tulibalamu ate okusoma kwona kwaba kutandika kusa abana basome nije amasanyu eino agandimu

Engeri yokusoma owekuwaire omwoyo gwowumu omukitundu kyange abantu babire nga batekawo ebiina ebiina nga benkumba omubibiina ebyo nebakola ebintu byenjabulo era nibibanga biyambira kimo okuleta obuwumo nga bakumba endobooza

Amaizi tigatonya Kaisi be mukyalo kubanga esawa jino tikisera kyankendi mukyalo kyange esawa gino naye maite gali kumpi okutonya engeri ebyalo ebirimu esawa gino gaba gatandika okutonya mukyalo kyange gala kumpi enaku gino okutonya

Amaka gaisu gasoboire okwekozesa okubita nikiwa nga kisobozeseriye okulwanisa ekizibu mukusoma

Obusenta buno butuyamba ku okutunda enyanya, okutunda kabeji, kutunda byeyanza ebinage bino ebitontono nnnn noku nokuteawo obusuka obutontono bube nga buli kuyamba buyamba okufuna mu akasente akensibola okutwalira omwana kwisomero

Amaizi amabibi timasa gakunywa olwokuba nga ensowera giba gikolere ki giba ginyeremu aahm nebiwukawuka ebindi so owobanga oganywiire gaaba nigakukosa mukida nigaleta bulwaire kya'kolera.

Ebirime ebiyenima omusiri gwange biri duma, soya, maido, mpindi choroko, muwogo, ntungo nebindi ebiyo byobyona inima omusiri gwange

Buli muntu alina okulwanisia okubona nti nga weyasomere alina okutambulya empapula ejo okutwala muwofiisi olwo'kufunza omulimu owafuna omulimu gwiza kumuyamba okufuna ku akasente. Akasente ako kasobola okulankulanya ekitundu na'maka gona okubesya mumbera elimu

Aah omubyokusoma mukyalo kyange nga aba elosi abo bayamba abantu okubyo okubyokusoma omungeri yo'kukola engira nga engira nsa ebisobola ejisobozesya abaana bo okutuka omwisomero ate eisomera owelibanga lili wala basaba eisomero egavumenti elete eisomero kumpi awo bayamba abantu okusyoma

Osobola okubayamba na'magezi agandi naah okubayamba nakasente abandi mukitundu bayinza kuba nga embera yaiwe eliwansi ino oyinza okubamba ku nakasente oba amagezi ago gainza okubayambisya olwisi okwejanjabya nokufuna eeh embera okutandikiramu oluisi oba ebuzinesi gendi yena nafuna nti yena abaawo nga omuntu wa'omukitundu

Abawala bano balimbiwa ino naa obuntu obutono obutontono buno ebubalya obusente oluwo kuba nzenti oluisi ebisera ebisinga tibasobola okwenoneriya naye obwafuna amuwaire akasente namulimba like mba naka sente oba okulya obugati obwo nibwo obutera okubasula mubizibu okuba nga Bali kulemererua okufuna omaiso yawe ejibali kwaba

Engeri okusoma owekuwere enkyukakyuka mukitundu kyaisu kiri kiti fena owaisu bazimbire ku enyumba abaana basomera kumasomero gesente kubanga fena twasomere ku nengeri yokulya yona timbibi abaana basomera ku kumasomero gano gesente nokulya embera timbibi

Aah abakulu be dini bakolere omulimu munene okwegesya abantu ekigambo kyakatonda ekisobwoire okukyusa abantu okwira ejiri mukama ne okulekayo ebikolwa ebyo butujo ebyo katonda ebya tataka

Aah engeri omuntu ejainza kubona nti alina opuresia mungi niyo okuba nti ntii nti omutima gwe gwongelyamu okukuba mangumangu ekyo nikiraga nag alina obulwaire bo puresia.

Okusoma kwange kuyambire abaana omaiso ya baana bange kubanga omukusoma kwange nsobwoire okufuna esente ejasomesya ibo paka kumalaku bona bafune emaiso yabwe nsa

Omuntu nga alina puresya mungi bulisawa aba ataka okulya mukasera, atuyana buli kasera, buli owawulira ekigambo ekimuluma azirika ku, ekyo kibba kiraga nti omuntu oyo alina puresia mungi.

Aah ekitusana okola nga omuntu alina akakoolo etikakoma kwaba mudwaliro bamukebere oluisi ayinza okuba nga alina alina obulwaire bwakabwera kale bulijo kyetagisya okwaba muidwaliro okutegera olwo butasansanya kilwaire

Kwefaku kuwona nga tuli kibina ate tusomesewa ebikwatagana okubuyonjo eee nitukwata nekibina nituyambagana odi yena nitwatusimira atasobola odi yena nitukola nga tulikuyambagana tufune ebiyoloni byaisu ebiyirira ate nga biriku ne bisandikiro nga biriku namaizi

Ekintu ekiraga nga omuntu alina puresya mungi, nikwo okulwalalwala ne embera je aloboza ino buli kasera abulira nga tali mumbera je entufu.

Emeryange nsobola ogirenga omukotiya nijiteka omusitoowa oba mba ne sitoowa ensa ninjifukanu jojona, emere nebaawo ne nga nsobowola okugifuniraku owandi ebintu ebindi ebiruga ebindi ebiima ebiwuuka okwonona ebirime byange, emere yange om'maka.

Omusaiza asanire okuba nga amulikiwa obulwaire obwa sukali oluvanyuma lwa miazi emisatu oba omukaga

Nze na'kulire enu teso serere tusinga kulya bwita ne'ngege nijo ejetusinga okulya ate omaite obwita ne'ngege bikuwa amaani ino ate engege jirimu ebintu bingi ino ebyetagasya omumubiri jirimu emere ekuuma omubiri obuguumu, okukula na'maani

Emyaka ejibitirewo amazima Gali zenti okusoma kubaire kulemere; kuba amasomero gabaire wala, abaana tibasobola okutambula mumairo ejewala; so, okusoma kuli kwaba kuterera enaku jino, luwo kuba zenti amasomero gasembeire okumpi nekyaalo.

Embula ye mirimu eyonenere abantu mukitundu kiyange kubanga abantu abaanana batandikire okwiba lwakubanga ebula jokufunira okusoma kwona tibasoma babula sente ejibatwala okwisomero niyo engeri ejeyonenere abantu omukitundu

Ebyolooni mukitundu kisana okuwona nti abakulembeze abandi abobulamu bayinza okwiiza nebabuulira engeri y'akuuma ebyolooni, naddala o'kugula ebisabuuni ebitukozesa, n'nokufuna ebissandikiro ebissandikira ebyolooni ebyo naddala abo abawula ebyolooni boona nibawona nti basime ebyolooni bitolawo n'endwaire ejo ejakabugere ejakabugere omukitundu.

Tulonda abakulembeze omukitundu kyaife nga tukozesya obululu twaba ejebali kwaba okutya okulondera netukwata owupapula owubaleta kwetwaba ga tusuula tuwand nga tulonda omukulembeze ogwetuttaka tukolesya wupapula omukyalo kyaisu.

Okusoma kwa baala kuchukiremu mukaseera kanu nemyaka ejibitirewo kubanga tulikuwona abaala bona bavaayo okwemerera nga aba 'MP' , abaala ababbaire nga bawona bufumbo bwonka bona bachukiremu nabazaire bona bachukire bataka kusomesya baana baawe abowuwaala.

Aaa amaizi amabibi ago timasa abana okuzanyiramu kubanga gabbamu ebiwuka biingi ebisobola okukwata abana abo kubanga anaba bazanya ni aaa nebafunayo ebiwuka nebanyuwa amaizi amabibbi amachafu kale nebafuna obulwaire obwekidukano

Aaah nafunile amasanyu mangi ino olunaku olwenayambaile ediguri yanga lwakuba okusoma kwange aaah tekwabaile kwangu esente tinabaile najjo abantu banyambire buyambi abantu abandi abeika nga tebasobola nafunile amasanyu mangi ino olunaku olwo

Okubintu okatonda ebyampaile omumaka gange oba kasente oba enkoko eyo buli kimu ekyebona nti nsobola okugema zena ninyaba nitayo nga ekirabo omukeleziya nobona nti abantu bo'mumaka gange nsobola okubakobera nti twabe okusaba olwati lwa sa lwa sabiti awo wensobola okukola omumaka gange.

Amasanyalaze Gali paka mubyalo aye mazibu go kozesya nga gakozesebwa babo bonka abali kumpi nolugudo naye mubyalo abantu bakali okufuna esente okusisya amasanyalaze mubyalo aye nga tugabona okulugudo